الصراحة في عطلات نهاية الأسبوع أحب أجظى عطلتى مع العائلة أو الأصدجاء أحيانا، ممكن نروح نزور الطبيعة، أو نروح الجبال، أو ممكن نروح البحر وأحيانا البر، وأحيانا نتجمع في بيت ونسوى جلسة شاى مع حلوي عمانية ونستمتع مع بعض بال طبعا أو نضحك مع بعض، أفظل اللحظات مع العائلة والأصدجاء.